Sir sirin nkholé ŋey, gani nkholo kou fofogayéy ayey kharssassa, sirr nkharkhamé ŋey, ngana lé fey iya nthiombi mbagandini kati sirr nkholé alay kite ona yig ana yiguétey ado gani ado wathia khalou kounti bana, wathia ini rono polé gnay, ado polou nkharkhamé, polou nkharkhamé ndo polou manaya anga sombi mbagandini katoy. Okou yiguéné ti euhh sirin nkholé gna, ado sirr nkharkhamé, oyiguéné ti kén gna. Yo yarkhaté kéké anga bagandini ti koubéni, gani nkhalou kountey wathia khalou kouwaney. Kom mékhé mbolou, mékhé mbolounikouini yarkhaté ké bagandini kati kén gna, oyiguéné ti yaye. Yiguéfo kékha, ikha da mékhén mékhé nkhalou kouwa wathia khalou gnani; kou ménéy gani, yo gani nkhalou kou do wathia khalou inta bana yo. Kholé, sombi gna lonéy, néro khati gna nkhamini katéy euuuhh. Wathia bolini mékhé mékhé ntassa ké ina maro gna roni kén ŋa yo mékhé ntassa yogo yéy kho kébéguégni gana doti ga kolissini ganinko kégnégni makha, wathia kén ntakhayéy sasa, mékhén nkhalé kéyanéy fo khotkhotkhotéké kégnéno kou makhan sasa ado hani nkhalé ké nta bana.